Mijery fampisehoana no tiako kokoa an, satria aho tsy tia mijery fanatanjahan-tena. Tsy mahaliana anahy izany. Ny fampisehoana sady mampihetsi-po no mampiala voly no mampiray anao amin'ny olon-kafa anatiny fifaliana tanteraka. Ny fanatanjahan-tena anefa mety hahazoana fahasosorana raha ohatra hoe resy ny ekipa tohananao.